Faa janngooɓe keɓa mbinnda hen binndi muuɗum. Yaafinana ɗun duu jannde muuɗun en. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Ayyo <hesitation> ko naayii e banngal jannde kaa fu, ɗun nii tawetee ana yaafana ɗun en.